Ka dadama zagla balghir ka njzganad da zarhahamda may dzgzli kum ɓag naɓag numd mava kay biya tow kum tsuhurgara da zarha ar may ma zəra takəy ar may na dəgəti kum ɓag naɓag nəmdhi badgazig hənah nda kəy may agha da njzid ka zər hənah tow a lagwan dəg dagal da sirga-sirga amən ki zəra ndakəy ay kay ndakəy njzkwa may baba indagal da baw nay chimay kwana may njzkwa njəg way kiskayya baba dəgət da zarg nay kwana ba takard ndakwanəy in nghay ka zargan am zəra tow dəgət agha da tag-datag nən kwana mayya ba jəgir na labga zərarən kwana mənga agha matha gha mbudgan ksəhbi agha njzgan ba gha njzgan da zəra agha ɓisganna agha ɓisgan da zəra tow ma matala zəraha tsagu ka sirga-sirg kə zərda gatag nudna’a ko dad ma zara badəy da tsiganən kwan matarda hudd ndakəy ghravan ndakəy da chingabi asa ba wahaha donən kəyam mavakay nəməyam na tow indagal da usga mən kwan ndakəy ar ghwad naksay ghwad maksay, ghrad na-tahala, sasa hənah ndakəy hənah-hənah ada gymal ndakəy gymalogymal, dəgət da zəgnən ndakəy kumda van da waya am zərah kean kəh ndakəy agha dagal da gata kwaɓ ndakəy kəh ndakəy indagal da usg dəgəy zəraməng yuna ashəsəgən tsa in ragu rəg ku zəra akfuha in rəgu rəg baz zəra shəya mada huɓara bag inchagkur chag insasa da tukur dəgbinəy matak da ghubag luki da ghibarg hina a rəga nəy zərhəyka agha rəgana amən kwana zər həyaha sughu suga adagal da rəgu-zəga zər indaragha, zər zarvagha, zər kwar-kwar, agha ɓagu-ɓaga, agha dagal da gatgan kwan mat-ghal tow anəhga ɗala agha chagu-chag. ɗygan ma-mbla agha nəlga a kufuha a chagu-chag agha nagha shina ku ba shiyya taghal agha chagan agha sasa kuɓtir kubga agha fit takara. Kawa mbiga am zarhar ar jarga agha agha tagana ar tsabgana tow huktir ar həna hara ar gəyar ma hara baba angha ba njkwa waya indaval kaw kwana kaw ɗana aga thar taghir ka zəra ba kay lafiyan nka kən bi kəh nda kwanəy lafiyah bi may ran bi aɗugəy kə zəra bi ku zərud ma agha vəlga-vəlg balay zərah tow dunəy bajal bajg ammuda ba bajal bajg dunəy muda a bajal dunəy biya a bajgal ba nuda dunəy kam ba klaynay palgna palgna dadamazəgla ba klan dunəy may dəgəta a bajda dunəyəy ləy ta dunəy wa kyam bajga thnan kə hənkalaməyam kəyam bathganna ba gyagyan udda vəgyan agha vəgyaha chihurgwa a vəgyaha a indaraha ma ma kulvra gah, həyah ma kuvrah, azghah ma ndukah, ɗalahah faggan dar gyaha həng vəɗah jzgan agha tgan agha gwəya mathar lugkis nuda sagal kwan dakwəy tska nuda, kwan ndakəy tska ka zər nuda, kwan da kwəy tsva dada’a, kwan nda kwəy tsva zər, kwan nda kwəy a nəlgay ka zərah, kwar-kwar ka dunəy, ksaha ɗuwars ada gyəya haɗa babram thaɓ ma kda thirna da gwəya gata vaka njgan thaɓ thug-thug-thug inda vəga uddan mən uddah ndakwanəy mathay nahak nahg bi indakəw ma wahala hayp nda kwəy haypy thna kənbi tow dəgnən vakan da kwəy may thaɓ kəh nda kwəy agha sagaw agha ɓalaran dama tghir, kəh nda kwəy sihar ndəvbi kwra vakan ndakwəy ma zanuzəg həng pal həng bnu ma mar marəy nda kwəy unɗak irvəd mahɗa kəh nda kwəy mathay mɓgar ghaybi tghir ka vəgyan nəka mənna, tghir ka vaka həngan, tghir ka fanha a gwəya ta kwan thaɓ indakwəy lapan bi kghiravan nda kwəy wahal tha kən ka wahala a fara kə ghirah kawahala baɗum thaɓ wahalən a jahkəymu jah baɗum jzakəyan dət ba wahala ma may wahala tsa adabaw da vəgyud. Kwaha dagal da vagyudah ndakwanəy agha dagal agha sasa gha mahənga hənga həng pala ma may awray kwanya wa may chəywa takəya fa daga ma may takəya a jzəgar na bjzawleta biya bagyagyana adar gyuda ajzgahəng ada njar vana ɓaga ɓaga a dagal ka mar-mariyaha ghravan nda kwanəy chawak da mar marəy maha dagal ga həng pal həng buu nda kwanəy a amanir wa sgəv səgama chanja shakana gwəya dagal da suga zər dəgdallana a manara a sugvu siga a ma zəlaha, duhaba usara; zəra babu usara, a zəra babara zər duha babar amma angha ba mbamna mbəg ka shaka a məng hulaba ma kwan wa bagav ka njzgan ma dunəya ndakwana ba dəgənna agha thgaranən zagan ndakwanəy may nay kvlakvəlgəy kəh nda kwanəy manar suv-tsum may takəya səgəu səg hulab nda kwa may kən bi tow nalnəg haɗa knut haɗga wahala njzaganən mathar a njzaga tvəgh kudan nda kwanəy mathay da nahak nahgəy ku nəhaka nəlg nda kwanəy bandgəy nəhakak bi ku agha tagar ussa nda kwanəy nay ka chawganbi kuma muku mulgwa nda kwanəy mathary tha tagan uddarən tsa ma thay mana mularuwa ndakwəy tag bi may tha fa thməy takəh bi bangəy zarak nda thmadawa bangəy taphanay ka nəhak nəg may dunəy bi anjzga bandkwan tow awchəy namtakrana ashda banawa ashda ba swayga-gwayga-gwayga ya gwayga kwana ma may kwahə tsum njaha vəlga ku daha njaha bagar dəgət kudaha vəlga-vəlga ɗigar-ɗiga ma mbla alangan da dvakay kwana kwanalnəg baz udd dash nda-kwanəy thiknay kwanəy tsum baɗum ba wahalay nən wa ɓagaɓagya awa ɓa ɓanaɓag kwan tow dəgət kwan waghalnəməyam vatx dadamazigla ghalyan ghalg ba kwana kəyan ɓisgana kəyarnghalgan vak dadamazigla ahəngan ma haraka ajzama ba kwana ajzama dəgətz na. Bahar ndakwanəy bi da skadan ka hupathgaghir agha həna da gyəy da vəlgaw ka zərar mən da vəlgaw kən ka zarhar amən ma vagh wa njkən njəng ka zəra ndakwəy rasgha-rasg ka vaka-vakəy maha langan dagal dama doctar nda kwəy dəgət agha da lang nən ndakwanəy may doctar ma manəg doctara gyan ndakwəy may ma məng kwaɓ ndakwəy ba say agha da kwaɓ ba huda kat ndakwanəy da kwaɓ am nətir blay nda vaka maganəy agha jzama kwan thaɓ agha mathay da dadəg ki zərnə ada njzan dvakay ku ma məng ma thnu-thing sartan kzəra kum thəngnu bi kwanya dukəya ku thaɗu tsgan kuud ku tsay thad ya umtsgh umtsabi am babiya kəha amma wahad inma wahal fkanu kjzama ghir daga zəg nda kwəy agha tabən tsum agha ta daga da vəlgakadada magnəy war tsi kwan bi dəgat ghalav vak dadamazgəl ma kth kəyarn ka wahala mava kay nay məyyam ma yafkəyaman ka wahal ma vəkəy nəməyyam kwar ka wahal wa ngha vabi ngha vənəg ba chumpok wahal ngha va nəg bishgan nuda kwa njza ma birnəyh chinna umtakira, kava njza kawya njza chinna umtakir, nda kwəy methar hadət haɗga nuda vakavak pal chuh chuh chavu chwalg nuda vaka vak pal tuwa chinna ba wahaləy nuda mathay nuda china umtakiri ku badada kwa məng dvakay ndakəy kaway njza ba məngran njza məng dvakay kam baway kava takəy njza kwa ndawura dəgəy njza zəgnən nda kwan njza sarta lawa njza jza kuwar ɓagan dagan ndakəy glagulgwa ba tsira takəy jujəg ka talaga kwavay tsga ɗagan may way chay wa takəya a dəga faɗaga wa baganəna a dagawa ɓaganəna nalnəg ndukwah may dəgət mavakay nuda kum ghala ba kum ghalg vak dadanazzgla dləy sirga-sirgəna ma kant kumdant kan ka tigamidna ma thir kumda kəyuwa tug ma gya. Degət mana da ghalgnay vak dadamazəgla thir kumdadan ka yuwatigug magya ba kumlda nagnay vak dadamazəgla ma kumda nagnay bandkwanən tow dəgət da tagvanatag ma maya ma taba kwanən nudama dəgət inlag nay ba kwanənna də tag vanatag may kwanəy nag nəya ma ktha dumina thrnknana tha zarth ka dula sirga-sirga tir ka ghravatir ba ndukwa sirga-lay sirga-sirga ma sira ghravativra may kwan balimi dama ghirthatir ghratr mara ɓagu ka zəra ilmniya tin dama ghratir kuba nəlbag dəgət dagal tadul kva baha dagal bat dull ku awnən kwana ma mtaka sirga-sirga ku ba ndawa ma zukwəy duni ta ɗulbiya ku agha karantga ba sinboard nən kwana ma ba sagir chay wa takwa zəra mən ba zəra mən kwanna ma umtak chinganna a dəg nda kwahana ma zəkay dul biya agha sigasig agha dəgal dəg ma nda kwah chingan tow ma nalnəg umhən.